I vôron̈o aba by io ndreky fifandraisan-drô, irô mihira amin'ny alalan'ny fiô- fiôn-drô mihirahira mifikofiko moramora àby iny. Bôka iô, zesitin-drô koa zen̈y fihetsikin-drô. Aviô misy misy lera koa zen̈y irô io karkarazany mandalo man̈ano tsinjatsinjaka moramora fomba fivolan̈an-drô irô samby irô fo zen̈y.